<hesitation> innde ndee kaa yo kosam, kosam alkama, kañum e kosam ñebbe fuu kosam wiyetee. Kaa ɗum wanaa kosam daabaaji hono kosam njarteendan. So wanaa ɗun, yimɓe ana nanngira ɗun fuu yo kosameele non. Eey.